نړۍ کې توپیرونه ډېر دي، خو یووالی د درناوي، پوهې، او همکارۍ له لارې ممکن دی. یووالی دا معنا نه لري چې هر څوک یو ډول شي، بلکې دا چې یو بل ومنو او یو ځای کار وکړو.